اكيد <noise> التصويت مهم لانه يمثل صوت اللناس كل صوت يحسب يمثل فرصه للتغيير لما نشارك في الانتخابات مثلا نكون جزء من عمليه ديمقراطيه بعض الاحيان عدم التصويت يؤدي الي نتيجه ما تعكس الرغبات الحقيقيه للمجتمع <noise> لدرجه التصويت يعكس اهتمام المجتمع بالقضايا المهمه ندي فرصه للشباب وغيرهم التعبير_التعبير عن اراءهم بكل اريحيه